Pues yëdun tët's potë jue yëdun tët's yëdun pyopyë tek neyb ji'ib tijatyë ji'ib myëmëyën je'e yëdun kyëx nëwa'ajpyë je'e yë tët's potë dun tyumbë.